Yaani nuu dhuran afan khenan khalomaa yena khaloma khun yaani majaboo ibdhi kaskhaeni inn dhudhukee dhub yed amtan ammo bathen bathee won harethi tokkit jirah wonn akha machine dhuathan won thun maaan ithathe yenann ishin Mal majabo kasith jissen majabo Ibidhi kass khabdhii majabonn dhudhukee hinn bichathaa dhub majabo khun Mal inn dhudhuko akha umeyyo hidhimithu inni aadhathe bobokhokhe irrana Khan kass ijajja dhub sunnifiii akhan itathiii